بصراحة السعادة الشخصية هي اللي باش تخليك أنت تكون عنصر فاعل فالمجتمع باش تخليك أنت إنسان إيچابي باش يخليك تعمل حاچات الباهية باش يخليك ديما تألف بين العباد اا ترحم تعمل الخير فهمت اا هاذي يعني السعادة الشخصية أنو لعبت كيف كدا هو فرحان ويحس في السعادة داخلياً وقتها باش يولي هو ما حلاه في الدنيا معناها.